ممثل مشهور لان الكلمة تعيش اكثر لان الناس في اذهانهم تجعد الكلمة ويجعدوا يتذكروا فيها، يجولوا هذا الممثل شين جال و شين دار. وشفت الممثل هذاكا شين جال اليوم و شين دار. الكلمة هي اللي تعيش يعني تعيش اكثر واكثر، يعنى ديما يتذكروا فيا الناس، وتكون يعني انت تكون قدوة الحسنة ليهم. كان انت مثلا ممثل هادف ولهذا ممثلا.